Mam <laughs> ba san yeti mam, hmmm, ba za'a waabi ani suŋa mɛ. Museum la puan la ba wan pa'alɛ fu yɛla zo'e zo'e. Kuremin yɛla, kuremin fɔɔra, yelesi'a ti fu ka tabelɛ nyɛ. Fu san le kiŋɛ zui la me, dusi ti fu wan nyɛ. Bala la mam loe la museum la. La de yelemɛŋɛrɛ ti fu kan nyɛ ba fiili filli kɔ'ɔm baŋɛ ti ba ŋwana gee bilam la, yɛla zo'e zo'e n boi bini gana zuu. Zuu la de la dusi ma'a ti fu wan nyɛ ge ba kan nɛra foore pa'alɛ fu, nɛrekana yuum de la nɛrekana taaba bee lɔgesi'a ti ba yagum ba wa ta bɔna zuu sa. Bama ka boi bilam. Sɛla n kɔ'ɔm bɔna zuu de la dusi ma'a ti fu wan bisɛ. Gee la san dɛna museum la, tu tari lɔgerɔ ti ba yagum. Daadaa lɔgerɔ, dɔɔrɔ lɔgerɔ, wama la bunduma ti fu wan nyɛ dikɛ fɔɔra pa'asɛ bini. Bala la mam wan loe la museum la.